Ny fiantraikan'ny fomba fandrahoagna hanigny amin'ny sakafo isankarazany. Ohatra agnanambo izao mandevy masaka izy efa mety hohanigny. Misy koa anefa ny salady tsy afaka andrahoagna fa hohanigny manta. Ave misy ny sakafo sasany tsy maintsy andrahoana atao malemy masaka tsara, izay vao azo hohanigna. Ke samby isan'ny raha indesin'izy io amin'ny vatan'olombelogno.